Bueno na rin nanabin llichite kak max lo llich nana ḻax santo tomas mazaltepec tux gaxate ḻa xun pertenecer ruan lo llichch loa ri rig tian kara lestara gagag lollich dolo ze bewo enero lo ronkan tobx ladka tu fiesta te- te tarmax per fiesta lo ko to ronkan xeto to grupo te miete ka nakan te rmandad loi reekan riekan retokan ronkan nix rakokan ḻartelo llichichi despues de lo ka bew tsemana santa lo tiro ltiro ga kultu lo llichirt naꞌ lol naꞌ xte usos y costumbres loi kara miete lo llichir runkan juntan loi tir runkan ḻa targa kara comisión kara non kax to lnala llinla loli nolo tia kultu kulturo nin chitez semana santa runkan sar kada viernə despues lo rakar viernə lochi wele runkan. Kadika ubale kara niniakwara xudibika lo llichi ba rekan kara kulton lortiakan kara a no ma rakaka karopon stol lo rekan lan chuto raka ka mix per llute nuna presidente nuna kulto loi rekara bin integrante te lo ron unkan desde primer chirekan runkan kara diferente comida rokan de chi jueves santo loi na rot lete sant na nis yaa nep pagona baltena lokaran ben na kulto lo ron kan champurrad ne ppachaw nepa pikado do low kan regesed mieti na te kultu chilo rokan bllaa ne runkan nis kwan nex lachitu chin viernə lo kon nalchi ta loi rotro kambialo rokan kabexga llinex shaa ne bxio lo rokan pesacado uxka rokan camarón chisaptolo rokan chika Rokan xinari na kal molino ga shi ga bc̱hunnaꞌ lochi domingu loi chi luate komate nax chi fiesta walo rokan runkan moli runka chin nis yiṉ runkan nis yin lo rokan le gal lo bc̱hunnaꞌnebel neber chin chil lumo loater reka te reconocimiento te no c̱he chiqui te kultua lor lo karo pur ka kandi e kand loi kulelo runnee nonaa ten lo tir lo semana santa lo rekan pek kara chilor kani rektwa kani shoto ese kara komision kasi ka komision tegeste juso rula komision kada to gakan dekan runkan chllil de campara gun kana avanzar de lo llillchnaꞌ per fiesta principal de lo no nax chite patron santo tomas veintiuno de diciembre tirlo i raka to fiesta ruba no ma ruba kuchilli tir dolo ichi diecinueve kara miete rate bchooṉaꞌ trelilo rtiarl kankala tian balte tial max.

Rrorrun rrunbkaꞌ xto ana dian chichixikan xichinkan naꞌ acompañar ne fiesta tichichin a xall- lia loi runka seguir ne fiesta llute kultur llute kara ben presidente te madriana tuboka rronkan comida teka loi chilor kab chunchi lorraka rronkan acompañar c̱hiteꞌ c̱h- chite c̱hon chilo rietia miete te diferente lugar ka kan kabin ka mexico ka benꞌ dekan de kan norte de kan lorguet kan tu kan to wiaakaꞌ rikar fiesta te kar max chin naꞌ veitiuno de diciembre lo sierro rieti kara mieti no naꞌ ko ka lark llichi rako ka nako kantinii lollchite ḻa lo nax xnaꞌ diikaꞌ tubu diikaꞌ diikaꞌ blusa galt galoy kaka listonx ne kaka xex ni ḻax tani lo rajo kanu nax falda ḻoi nax to di to di nexj kanaꞌ breḻa rojo lo rou gokun c̱ha blancan ne bay ne to paño to gasa tio pa tensa tekan liston cafe. Ḻoi rgukan moch loi moninaxch trajiste lollich te taw te kuloy naxch to razon no manta ne naꞌ mixmanta nex na diikaꞌ xgug ka mbayḻakan nexra gokan to ḻa li chamma ḻoo dii berkan lo neda re kan de lleekaꞌ to de lleekan to mia tllomiat kan to lo iṉa jik naꞌ chite mata maxꞌ norrabik olor bi mixꞌ mixꞌ wa ḻoi yuraaj se mietx xkwa ḻo ralə kan chu tob to tux dia miate xiate miax to xu wele deka miete riete kan no du kala juego rdokaꞌ neto ka lo kancha rnita kan basket rnita kan merchi veitiuno ne <hesitation> ka to komision te jeripeo lo kani ḻoi runkan no mbrar kara bin ma kuni relan kara madrina tekara no bi c̱hunḻa karani- karani lo rekan xexi kan bi ma bin naꞌ mllitx xixi kan melluu ta ḻoi lo lluuteꞌ moalo ne ka jammi lete nadu kan to refresco to bxiniwa ḻe dene kan mene reeshika ne banda lo dulo jaripeo ao alo kara bin principaltə tek kalan jalan arurte. Nun naꞌ presidente municipal ted naa presidente deka madrina ted presidente de kultu lo ti lor dokan nekan jaripeo lo lux jaripeo lo wa dolo baili ḻam bailo porre dia mieti lor duu dia grupu inax naꞌ chi veintiuno de diciembre chi veintidos loi reka mieti lluu kara mandarina rotogan to chirrugan tokar loi slia loikala bin chut madrina walor neska noboka mieti chinchi kara intengrantə ronkan no gorra set mieti loti lox loti momix loba mix te xnaꞌ deka consumacion lo lux fiesta lo lux roxa lse kara bin lle madriana de kultur ḻoi xtika kra duls xtikan analone kara trast xtikan lell to lo xzabka dolo xignian mieti xchichi ḻe tob lo- lo llekan lluute kan non ka nun lla kan llee nullga tie kan loi nax no bshekan lle palox fiesta te tak max lokala miete lo biekan lluut ka madrina loti retox xwikan notirlo xtekan. Luxte- lli kan loi lux chilo dekan wa bila ka jaripeu tu bloi ka walwa bi ba bi baili li nax llite fiesta tellichi ranlla lo we kan reconocimiento we kultu wel comision de festejos ne kara integrantə tika man delma lo bei reconocimiento lluute kara bim she presidentə noti lowa un kwarto pagan lo lluute suplente lowan rekan lo presidentə loti rugan kan las gracias nero janu mlle kan prinkan adornar to bikan fiesta patron ralla lia lia veinticuatro lo rrekan xllinka lo reconocimiento te- te cada kultur tilo re cursu cada integrantə de kultur rekan grupun regan lo runkan entregar xnaꞌ diikaꞌ presente dgan won loi rugan ka bi banda loi tirlox lox fiesta llich llichtə naꞌ rro xwuḻa che fiesta to rrey ni nax primer fiesta te diciembre los despues lo par chirralio loi menos chan ronkan per loi sartu cada posada to ronka. Ni nax fica fiesta du rula fiesta lo xbi to xnaꞌ diikaꞌ rum nisaꞌ tum do walo ru fiesta runkan tiel kan mandad kanam bal ka tian lo runkan. Nat na loi ka kan lleta lleta nulax clalludax tixtila dita on llut le di rioma wo male xnaꞌ diika despues neta kan rela kan radi wale kadi chechekan nllete kan bal rroo lowa dekan bal lleki lo wa de kan te novia le da rrun kan tu gach deka na rro te lo llchi di ka loi lia rrukan kasi to xman to xman nadika lo lursate llichite lal che da xnaꞌ diikaꞌ ri fandango de to lo rruba rrun gan rren di ka no bin kan nia per lo bano niati kadox nadika bukan biati josan le a ti ton rron kan lleka loi to kan rrekan re ro re biakan nadika mat ma patma xnaꞌ dikkaꞌ na mbal chequeto na mbal rro xc̱hakan reka wen despues la uxchi mole en lo wachal rrute dute xnaꞌdiika' wante bate nolbiotən anti wa lei nia kwarta lei bin nadika bin mala no bian lei nadika rdukan ne lei onume servir kara ni di gun dowo kan nlleta wokan wnemexnaꞌ diika' na go kano gono du u rrunka ni mia kwa por lli kunla teka gon gull teka mon llo per lo jana lei por xlaito dii na aga kosa li tugun rronkan lei tirra ka la guman lo tillichit lox xnaꞌ diikaꞌ karandote kara bi ma kanon matikan lo llichichena Anana lo llpale xupa chaka paleyenda no xlegan tox parod na na tixle nano nano kosa tu tu tiempo xtimpo ka ka benta una to di riax nex um wa- wa- wa xnaꞌ diikaꞌ to lellenda mak tu chillit na nadika por lo nadas na nakan ned no nia kwa nia te nia kwakan ker na kan niox na lo llichitet zo tu jugat cosechanan na ka gan ban na ka ga ber bei da gasan da rrati da win xnaꞌ diikaꞌ da c̱huti ar ban su nadika xuu de tu xuu wen kaga cosecha mateka mieti per lo despues lor na kan ti subir kan kax kele farriri do fokas puma tal den da mala echi tu ma mala riguxka nadika na tu kax loi wal te dex xnaꞌ diikaꞌ le chuga chuga ux bei kada cosecha no rewenga gasan joo ew xi exodo cheke leken nadika mix nadika santiago ozaltepec na kan ne letra ne xine te ni on chul mieta nel xnaꞌ diikaꞌ lo kur wara ka ne la ta xnaꞌ diika' rraka ri odri et waler la na ro llu wa ler ba xaken la chean wa nar kul per lo de wizotitlani loi binin tloi Bitin to c̱hona lo ba ti xlloba bati ban lli tit bto bloi bar kwichi lo naꞌ lo no chawra set naw per ni ko kon pur meal no wen nor chi kan gorlə nox lo na lo dutu lugar data no chao meala chiatla tekara gwan <hesitation> tu bbu- tub costumbrə lex naꞌ naꞌ-naꞌ no binilo wearon karati xnaꞌ diikaꞌ daak ka kan jul marte nopti xlenaꞌ de te leyenda xlenaꞌ dete weno lab tanto leyenda lash nowkax diikaꞌ kosa realwa kulelan pedro naꞌ kunin lo riṉ gax tele karri briꞌsheto nia to tun rronaꞌ kuni kan nox c̱haka nox rekan rekan da kan kawe roto kawe lo bllele kan llalbuti llereka kwatia loi xllichika kan rumbichikan tewa tiawan lo xuni jan loba lle kan llute gan lo tub c̱hi lo naꞌ jano tewya chta diikaꞌ ti to chup xḻan ḻe tiler kara garroto gotə do bela xnaꞌ kan lellekan mer lataa latartə nisaꞌ lliwi waḻe lledo bet kan xe. Lo blol lliiniaꞌ kan de tax nox neda detx wale xḻita kan xilla le xuniganx lo di dianch bllegan lo tu bchii lo do kan lo do beg nka xoalə c̱humi burro tellal guti wale kade kan llila ni blue xye kibideb ḻoo baxuni lla butiguwa lo di toka blleke kan bian tro tiempo de blliaia no despues loi llakan no nakan gon gana lo gannaꞌ kana no bexaꞌ xon gala shalguti de walo te den nixa lo blle kan loi bet kara benꞌ non kaa ned kara bin shalbot tilo lo kwa kan to garrot lo li kan to xili kwan to bo kutienex bellen ne to nxute la lo la pedri pelu pelu la lo ba lle llon nxute lo tubi lo kwan to cosa te kara ben llara lgut nxe lo cosa o lo xsant xgasll kan lo despues lord relakan un chabax llikigan tobi loi blleni gai loi naꞌ diikaꞌ bllen bllon lo nisa loi a blla palonmit tub te karani walei blleni ḻa loi bxna deka. Bachama kani lotlə chino ḻa pelu galop chibi lo a ti diwi kate kani go loi kon ma teca tao tengo lo de nen ne te kam didoo team di chi par lo lle kin nale trulla lo ti kanto la nu binkaꞌ maldad xwa loi san txtx lo bllen nji kolor ruakan loi chin kan rrunni lona pateno puchi latado un escalera latadun decelar wale el xita xeta no tibuti la no chao xtix nanma na no na tix titan no naltix. Chi dux gux nia kara bi ma to bi ma tomi mal lei rekan la diike rigakan disaꞌ kam rekan re to mandad de- dexlexno laska guenid nekan parte mi mawa lo la na mart no wale to pa na diikaꞌ marte no mawa no biewa' tu panka miete den re paro oten katan baalte rekan reni negan kabi nil lo nalle ne kan xnaꞌ diikaꞌ tob kulno no minl porka kabini loi xbe ken tsbul rekan re reni ne kan palt matlten to roi rediken nakan gox niakan por roi xnaꞌ diikaꞌ wyokan wyokan galor nika goroi nina xga alo galo regan rene kantu bxa xuu xnaꞌ diikaꞌ xalle rene kantiu palchisup serane rene kan lantaryu shaḻꞌ rene ganxe lo la diiki ka biṉ iṉesꞌkan xnaꞌ diikaꞌ nes kampermiso lluunka lan lluun wa lor duu kanshloteꞌ san tu rdukan tiu pa tiu pa seraꞌ. Rukan xio asar rlle nerdo kan latari ke ki la tariekix ladika colpalga lo tirio lordull lote santo lati luan latiba nezkan manezkan xin nadika permiso no lleka mieti wa dukan tup chi illekan walo wenekan rula mieti katan loi loi xna' diika' lo ti loi lax akabada del palabra lo tilo runkan rufles kan runkan to loi a ti mate bi mawa loi rtinan ka mieti te lo rungan llini okan bini lo wenkan o anitis wolna loi luadi kulnitis wolwa loi rde tinka de ka kadika kakan ninekan kam to loi kwento kakan loi riokan di yekan pesankan chomi chomi wa loi la chumi lo xita ta loi no to bxicho no manzan no narax no chokolate sura lo liater lo de parchaw re pan resobado Chi ti lo rlux chi rlulx niakan chi rrachi lo de kam pat de mak kara familia tmat pat ner tu pafamilia de wilta blor wa dejam o de wiyakan bal rro chi cho chutan bal rro c̱hinkan le de ne gan cartón de cerveza ne de ne ka maxcal de ne kan refresco lorrunka xe rrukan kabini rrukan entregar loi wa chin nemballe igual nekam bini lo wal til lo wal wani kan wa lleekan oo kan lo wal kulniḻ grupo to loi lla nekan llute de karbini kan lo rene kan grupo to niakwa lo renekaꞌn to kadisko lorguekaꞌ kagan rokan yeekaꞌ lo luxkan ti lo wa diekaꞌ blluuten loi tilo wa wonkan tubixchite gan lata tilo rronkan nulax mole de olla tilo organ.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

Kadika ubale kara niniakwara xudibika lo llichi ba rekan kara kulton lortiakan kara a no ma rakaka karopon stol lo rekan lan chuto raka ka mix per llute nuna presidente nuna kulto loi rekara bin integrante te lo ron unkan desde primer chirekan runkan kara diferente comida rokan de chi jueves santo loi na rot lete sant na nis yaa nep pagona baltena lokaran ben na kulto lo ron kan champurrad ne ppachaw nepa pikado do low kan regesed mieti na te kultu chilo rokan bllaa ne runkan nis kwan nex lachitu chin viernə lo kon nalchi ta loi rotro kambialo rokan kabexga llinex shaa ne bxio lo rokan pesacado uxka rokan camarón chisaptolo rokan chika Lei rrumbich teka miete loi rrukan kolor rruakan lo tir yeekaꞌn wa lo do esete fiesta wa xochiga ka bi iṉe wkan ka binix ka xini binkan tilo wa lo xua pastel wa wa shekaꞌ mbas wa shekaꞌ tilo do fiesta rruba kara miete kara benꞌ rrunkan nak acompañar tub ka kara lluu wale lo rejan o lo denegan rejan to cartón ni nax nashanejan tolo rrungan kabinilo gagarx lo lux lux tob ka kara <noise> lluuba la lei.